<hesitation> I kolosaign'i Royaume Uni koa aloha zany, hatramzay ka hatramzao da mbola mita agn'ity faha-mpanzakandreo ty avao indreo, ndre defa mandroso zash indreo, da mbola misy avao mpanzaka, ndre defa misy de gn'olo ambany a e, hoe pa a- premier ministry zany, da misy avao mpanzaka izay mifehy an'igny, da manaraky an'izay koa moa zany indreo gn'ame fisotroa dité tena <hesitation> mbola sy afaka amindreo zany.